<hesitation> bueno na xhixanrii yo tu ho o on. anria achi hu u un. yata yoo xhixhanri yó, yata yoo chikonri yá'a kuii, ta kea kee yá'a kuii jan ini yatayojan, yuxa vaya ho o on. hí xhixhantanri, nrichijan, nruchí uu, hu u un. tiyá cochi nridajan.